Kodwo, hɛn edwuma a yɛyɛ yi dze ohia dɛ ebͻsor ntsɛm o. Hwɛ, ͻwo tsie m'afotu yi na ͻbͻboa wo. Sɛ epɛ dɛ odur anapa a enyan ntsɛm fi mpa do a, ͻno bͻ mbͻdzen dɛ ewimbir no nnkedzidzi beberee. Ibedzidzi mpo a, hwɛ dɛ edziban a ibedzi no no mu yɛ har, ͻnnkɛda wo do akyɛr a ͻbɛma atseetsee anaa ada hatsee a odur anapa a wosoɛr bɛyɛ dzen. Dzi edziban a no mu yɛ har nko.